افضل الاطعمة الحلوي، الحلا الزييد يعجبني، اكثغ من الاا الاكل الميلح، لان الاكل الميلح يعطش يعطش ، يعني <hesitation> وما ما تستمتع بينوما تستلذ، بس الاكل الحلو لاا، يجيبلك البقلاوه عالكنافة تسحقم سحق ما تخلي ولا ذرة